كيعجبني نهدر على المواضيع لي كتكون فيها المواضيع لي كتون فيها الكتب لي قريناها والأفلام المزينة لي شفناها، الحاجة لي مسلية لي كيكون فيها المتعة والإفادة.